Beara rake rara tea nahu, ean toro gono a overe eam oa kahi eve. Eam pa gono teo hoi, eam pa rovii eve, rovi vakavara, eam pa vabete nao teo petata eam nahu eve. Nahu vakavara eve, merau mepa sue, "eam pasi paku venei, eam pa nahu vakavara eam rovi eve eam pa vabete teo suraa be gonono vakavara. Vahiuana be raka, raka vakavara eam pa vabete hiava eve eam pa savoro na'o eve te <hesitation> teo hoi poka riori bene e petata. Eam pa vabete rakavara teo petata, eam pa aan. Aan vakavara merau aan vakavara vai mepa sue venei, "ean toro gono ta overe eam pa kuhi, Eam pa vabete nao teo hoi merau eam pa vabete vaha nao teo petata. Petata vakavara eam pa vaobete vaha nao teo rivona, rivona eam pa vabete nao teo kubis, kubis eam pa vabete vaha nao teo kaaho, kaaho vakavara eam pa tei va sihum. Vahiuna be raka, raka vakavara eam pa vabete nao teo suraa, suraa vakavara gonono raka, raka vakavara eam pa vabete nao teo petata eam pa aan. Aan vakavara eam pa sue kie e subumon "ean toro <hesitation> ean na rake pete nom tea ann." Sumeke pa sue "ean toro <hesitation> ean na rake pete nom tea aan." Sumeke pa sue "ah na mataa nana dee ma are aan bata" meori pa aan. Aan aan aan aan aan vakavara. Meori pa sue venei "e subuava ean he ean na rake pete nom tea ann?" Me pa subuava pa sue venei "a na rake pete nom tea aan." Meori pa aan aan aan aan aan, ean na rake pete nom tea ann tabaan vateo kakavoo?" Me pa sue venei "a na mataa nana dema." Meori pa aan, aan vakavara vai a tabaan teo kakavo, okay kakavoo pa noma, Noma vai suguna vai ei vaan teori. Me sumeke pa sue venei "eh ena nagunagu vai tea aan ama tabaam va kakavoo. Me pa sue venei "a ean toro aan bata koa a tabaan teara sa mataa haana ean toro ann ama tabaan va teo kakavoo nao - nao vakavara pa noma vaha.